व्हीलबारो झाड झाड समाना हांगसारल्यां थयि वरपक वापर्ता। व्हीलबारो हिटून लेवर, व्हील आनी एक्सेल अस्तां। व्हीलबारो हिटून सगळो वजन व्हीलिर येता, आनी व्हीलाचो फ्रिक्शन कमी अस्तां।